السلام عليكم <hesitation> أعرف إنك تخاف من ركوب الطيارات مرة، وهذا شعور جدًا طبيعي، لكن خلني أخبرك إنه الطيران واحد من أكثر وسائل النقل أمان <hesitation> بإمكانك تجرب -متق- تقنيات استرخاء مثل التنفس، وإستماع موسيقى المهدئة ، وكمان ممكن إنك تفكر بالوجهة اللي بتتجه إليها بيساعدك بتخفيف القلق، وأنا هنا لأدعمك، وإذا كنت إحتجت إلى أي شيء فقط خبرني.